Keni me të vërtetë një frymë të shkëlqyer ekipi... është e pabesueshme të shohësh se si shurbeni kaq mirë së bashku dhe mbështesni njëri-tjetrin. Pyes veten si e keni ndërtuar një dinamikë kaq të fortë dhe pozitive.